Koa aminakà edy, rabosy zen̈y ten̈a mahaliôliô ten̈a kokoa mandilatra amboa. Aviô irô amboa àby io zen̈y matetiky miankiny amin'ny tômpon-drô zen̈y irô io amy raha jiàby koa fa misy tômpiny iny zen̈y. Aviô fihetsiky ndreky fihetsiky rabosy zen̈y kalkalma parapaoro amin'iny amboa zen̈y, irô amboa àby io zen̈y matetiky irô masiaka zay zen̈y ten̈a ny raha hita.